Kimii petut ne ne kwaa kimiiolekikale mechawa lakini kiiiko, kimii chepkonda nekiakanye ko kii kaiageny ko yaalen, ale komanyoruu rapie ale matinye patii amuu matanyoruu chekondee nekialen apun, awendii olekiamache awoo koo manyoru bahati. Akoi achal saparii nekiamachee awoo aa atepii. Ko kimanyoru pahati pesyonoe.